Ny fampiasa fitsaboan placebo io zany da mety ho etika amin'ny zavatra sasany indrindra moa fa laha toa ka manakarea io olo marary io, kanefa io raha io da miteraky ahiahy amin'ny fanenkea sy ny fahamarina.